Saklar lampu ia ndia cara kerja na ana buka ma ana kena sirkuit lisrik a. Fo neme ndia mai so na ana bisa buka ma ana bisa kenan aliran ndia lo lampu. De saklar a ana nasoda so, na sirkuit ndia nankenak, ma saklar a maten so, na sirkuit ndia an tabuka ma ketu arus sa, fo ini mate ha'i a.